Adat istiadat yang uniki- na uniki, nau alamai anggo songon di mandailing, margondang guarna, namargondang on isi, mulai buyut niba oppung niiba sude, aha niba keturunan niba, isebut maisi sanga songondia do ahana, sude ma isi mai dokkon, di onang onang kon muda i mandailing. Muda tu toba tong, tu utara manortor ma, jadi bope naposo na tobang sudena nia manortor sude si mar rame rame, jadi anggo songon i mandailing, inda dong songoni, manortor mar rame rame, maronang onang do guarna, kesenian tradisional. Jadi di si, i dokon mei sude guarni ayah niba orang tua niba uumak niba sude anggi niba sude aoupung niba, i sebutkon mei sude sanga songondia do ahana, kehidupanna mulai sian lahir, sampe tu maninggal na, sampe tu matobang na sude, jadi ima paturun tu iba!, jadi akkonna istilahna ima panutan di iba, oppung nibaon dot ahaon na i onang onang kon i, jadi musikna pe memang musik na seruling dei!, tai serulingna memang manyentuh hati, sanga songondiana ahanai i pabege bege na sajo pe ma get tangis iba sanga songondia, aha nai si na dangolna irasa paronang onang nai, jadi guar ni opung niba matong ayah ni. Ayyah ni ayyah niba na ni tanda be, tai leng i sebutkon ahana guarna, sanga songondia do, jadi muda i, utara tong manortor kalai memang tugo sebatas manortor sajo, isi ma mangalehen epeng bage, mangalehen epeng ma sadia sadia biaya biaya nia i sude, marsitolongan malai marsitolongan, anggo i mandailing na adong songoni, memang dong cukup epeng niba, a i pajong jongkon pesta, inda mampu iba mangido tolong iba tu koum koum niba i, tu koum si solkot niba, pula misalna songon isonma mang niba, muda songgon i jawa pakde niba lek niba, manggido tolong tu bude niba bulek niba ninna, mangido tolong iba, jadi anggo songon di ami mandailing i, istilahnai anggo manortor ngga dong tai maronng onang guarna margondang, tapi margondangg on biayana pe na sangat godang on, angkon na mangkoyok aha dei bo orbo guarna kolo orbo isadun, ison kerbau, anggo naso mamotng ido ngga jadi namaronang onang i. na jadi i na pestai, ima anggo na uboto sian adat istiadat na unik sannari, torus sannari memang anggo alak na maradong, i dalatkon dei tai anggo inda sanggup attong modalna maratusan juta do, jadi anggo songon iba naso mampu, mungkin inda natar dalani iba be, iba pe gari por do roa niba memang, teradisi teradisi na songoni, i baen tu anak niba so leng adong kenangan doppak sehat iba doppak mangolu iba ning roa.